أنا برايي <hesitation> الأطفال الصقار اللي <hesitation> كي يعود كاين الأمان كي توفرلهم الأمان، يصنعو السعادة تاعهم، ما يهمش الظروف. في الخمسين عام اللي فاتو كانت <hesitation> الظروف بسيطة المعيشة بسيطة ماكانش كاين وسائل الترفيه ياسر، وكانوا يصنعو السعادة تاعهم بأمور بسيطة. واليوم كذلك كاين <hesitation> كاين وسائل الترفيه ياسر، والأطفال يخيروا عدهم الاختيار ياسر في الوسائل الترفيه والسعادة.